إذا كان بإمكاني أن أشهد أي حدث في التاريخ بختار إعلان الإستقلال الأمريكي، لأن هذا الحدث كان نقطة تحول كبيرة في تاريخ البشرية، وقتها أعلنت مبادئ الحرية والديموقراطية، وأحب إني أشوف وين تشكلت الأفكار حول حقوق الإنسان وكيف أثر هذا الحدث على بقية العالم.